Karazana zavaboary <hesitation> agnaty ranomasina fantako: misy laoka, ôragna, fôza, baleine, dauphin, dauphin io misy fotoana izy milalao miaraka amin'olona, magnavotra olona ohatra hod misy olona lentika iny, concombre de mer, antsansa na requin, arakaraka fa tegna maro.